﻿Nyowe nyenda muno kunywa obutunda, obutunda nkoku orikubukora, noteekaniza kurungi amaizi gaawe na sukaari, jaagi nakatimba, hati nokwaata akatimba nokateeka ha jaagi, nokwaata obutunda bwaawe nobusara kurungi nomushyo, oba nekintu kyoona, nobuteeka mukatimba, then noteekamu sukaari notabura, notabura nibucweeka kurungi, obu bukumara kucweeka nopima amaizi gaawe agu orikwenda kuteekamu, noteekamu, notabura nomara <hesitation> norora sukaari obu eraaba ehikiremu kurungi, nikiba kihwiire hati aho nonywa.